A poata te katsin hitul ra. ale mas tra- tra hanige mna katun te katsin tapa menmulu. Ale mas tra hange num noni e kamna lma. nonie kamna a kate antuen luenuin tats palau <hesitation> nona kate solon solon nigna ka mas yati lu. A katun te kamna niati a katun te yantuein naha tubutu hanige namna nikaka niga tamulu. nonte mas yati silenmulu. A katun mna. katun te ha tubutna niomi i hanahan. i hana gutul katun tamulu. mu masla lu. nona man karke te mas tra tren mulu tra katun te katsin tapa menmulu. muatu tra tun yu mata. Te tra tun memelu mata tra tamta. ale tsine num alu na tubtu haniga mu. emoan we. Lemas trenma katun te te kamna palau. te kamna luma te rangi hakapi nenglaku. A katun ena mama. e tsinane ne tamanen temne yantuein hangen ngena rii hanahan. Nona ka kamas tratrilu. A limu has a rebna. limu e mas yati hange hanahan. nona man ka kamas tra tri lu. A limu has a rebna. limu mas yati hange nma <hesitation> nikaka tra a katun te katsin Tapa menmulu. Aku men ngilenaga alka tra- tra balte trenma katun a wuwa. katun te wa tun nasne katun a wuwa mna katun a niga. e busy menua. e tkon senu a tu wa bate mne haka tsinenulu gno mia masla. A tana ka. katun a sab sabla paplaku. bte nalu enma katun a kopkop a ngen ngana homi. A man ka rke ka tra- tra haniga walu balte tra haniga num a katun ka lui lu. Muatu tratra tuni u bilas. muatu tra tra tuni a katun te hasobu hanigna emua. le mas trenma katun te kamna mamana ken ka tu kto wuku i mansa. Kumnu tra tra katun te hasogo hange tun. ku tra wa tra niati. katun teka mna niati. Kba i mamnen ko yati enga katun rke kui benuku ta lma. hale nuku ats palau. hole hasobu tra masla. nona manka tu tri ku. A niati. ku nglin yati a tamta tar e lawu tru sha u mar hatati. nona ka tu ngilin yati ku. A tamta tar tu tapa miku a sha marken tamta. Aku mne ngil enga tamta te mne tapa hange gnomna han. hanahan bte ha tubutna niomi Ko ngil enga tamta a nigantoa. A masla has tar. ko hati mriyen. te katsin tapa mema lua katun. tra tra haniga. Tra tra haniga yagana. porpori tra katun. muatu tra ku a toaku a pla. Lue mas hula tarin enum a katun aniga tsa katun a omi. a katun a kopkop. katun a hihiatung emua ako mne ngil egen. Katun te ka halongol na bte tapa gno menuku bte ha yat- yati gno meruku. a hate. a hati kui hana lima. nonia ka hamatskun toa. balam te tapa num bte tra- tra num a saha kate moana tra lima. na lam u ranga pne. Noni a manka te solon ngil enguku. A ha- na hana lma emas tubtu hangen toana tra man tutuluar. tra man hahinane tsinar. tutuluane tsinar. A ni niga emas tubutna. Teka te kame malu a tamta niga hana lima e tubtu tubtu hange sne. ma manaka e tubutna. Aka nigantoa a tamta e mas kuina lma emas holnu ramun te wen gaga. mas hagogosna han Mna tamta sho sho ku- kumne ngil enga katun a shosho ku bte sho sho mna lan te sabla man bong bte kalta mna lan ka kui miyen aman tukui